I zi ere ma, amini ba akpọ biyu-ere amini biyu be oseres ki duo pua bo nimi. Idaụ, abare kị amọ duo na kini ị yin ma sai bonị i day bike yọ komune i-day prị weri ne, ị daụ ị yin ma nana mẹ! Yin ma nana mẹ, a eyenrin timi ne̱ amini la sindiye awọụ zi mẹ. Bẹ sindiye awọụ mịnị ere mini, nein, owei mini ba sọnron. Wo bani̱ akpo be eyenrin timi bo bei mgbaị erein he la dọ yo̱ be, ari, maa kimise kpọ wai do. Abe wai be, awou mini ko do yai mini womini ko nimi otu mini. Bei mi tiekiri be womini mini kpo sonron la nimi. Sọnrọn ki ko nimi. Ani bei mi tiekiri bị ni daụ mọ ị yin mọ akpo be eyenrin timi ba beli ba boni wo zi. Ba boni wo zi do be wo kpo ba beli awou ama zi yi. Bei mi tie kiri beni wo be ari tei yi ari-tei kpo̱ ini bo bra zi tụbọụ kị amomo̱ zọzọ na wẹri ni akị ni, wo pri ni akini be ari tei be, ari-tei yi. Anini, wobe gba yinyo be sise do seri ya, kimi-kimi gbadai, da avi beli mo fiyee wo beli mose bofa sin mudo. Bise duotolu kị bịbịnị sisei akini akpo se tie yi Wo be bẹnịị nimi yọ mọ sẹ kpo, kimi se ari beli mo kore kuromi mo da. Ani beli ki fiye o. Fiye de bia, wo mien ni aki bulou bo. Bano mie aki zozo nemi. Womini oyo ọ beni de bia wo ebi bra zozo namo yo ki bibini. Wo kimise ari beli fiyee. Beli fiye bẹ ebi fa ke mi. Be buodo naijeniya government be su efiye be, zua otu ama bona ki ni dabufe ebe otu mo yọ bo mube, amini gbade be yammiri kimi ye. Bisi bra gbani, kre na kimeni beli fiyeoha be bia, amini e tein ba do. Ani bra ka kiri kakini, ebani yammi ri otu yo aku kọ mu kpo, ae kore ne, e krena eni beli fiyegha bia, fiki suo yo mu do, anini sisei de sera, wose gbadai da owo beli mini mo mofiye. Wo fiye yiemi belibe, ba poon mini kpo. Wo fiye de bia, la zozo nagha kala eyo ama emi ye bia, wo se bo zozo na, ebi bra zozo naweri wo poon mini pei pele a, zua eyi ama wo mo mie kiri. Mien kiri sin de bia, wo zọzo na mo, yọ pua mini mi. Anịne Imini ba wai mo̱ sisei ki teghe yi yo. Tieghe yi yo. Tieghe yi yo be, gbaa mo̱. Kimi-kimi, kimi duo mu kimi la, amini beli mi fiye ni ebimo. Beli be, ebi brano na, o fiye. Awou tolumo. A ki fun wari kpo mu tolumo e. Sisei, bisi tieghe bibi ki imo mien naki ni wo be akpo, be edeese, pri yi eye ama. Andia, be boyi kala-awou mo kpo, o wo poon mini, be yai nemi. O wo tin zua eye ama tin de bia, be seni pesi mo, ere wou, bani a nemu kpo a nemugha. Anini, wai ba sisei ki treghe da, kimi duo mu kimi la, ebi bra ani beli fiye mu tu la. Anida, womini, la ni aki ni zozo naa mo bra be. Pele de egberi fa!